Kāa kōo e yen a n̄no re a joo eken tāa re ajoo eken, afure a joo eken gbere ru koo so do bo o chen, wo pore nu adore ru ken ka a-ra ru, eken re ke wa da reke re a-a effa yo. ka na wogbo okusesa npio baa even seru o-bo-ru wen lor ru oso wpn ru yo, enee ekan momo ra bo-bo ru oka nēe dāa ar nēe eken ra bo-bo ru bo ka nēe daa or nyen na bo re daa enura po ē- wo eken, o-rō ken, na ra ba kee or sie-ra ō ā-ō kem, ba bo ru daa yi so thatkara bo horu kigwa, kara bo ho ru ki gwa, wei na-nuatita ebo fu ekenn yo, kara le ma koo a o bo wi etta yo, wen kenn kaara ru mabel do ru ajo ekenn jima e nee ka momo, gbere pata ebel doru ajoo ekenn jima enee kenn.